Haroho obwire mberentarakatungire mugisanakati, Nkahimuka genda kugura emotoka nsoreizeyo esente zange obukaikuru nka munaana, ntunga omuntu akunguza emootoka. Aginguza kurungi, ka- kaka kamotoka katiito nekaika omusente zange zakaba ansabire baitu emootoka gyebampaire ekaba eyina ebizibu bingi munno, ebyoma byona birwaire, emotooka ottakusobora gikozesa nka muntu. Ngitwala, baginkora, bagigarukamu bulikintu kyona ekyali kisisikaire kandi nagivugamu akaire katito kati yayongera yafa ebindi, ebindi ebyoma nachwamu gitunda, nagitwara gitunda.